Fûuge, turon dir gêsercinne, cûu ru gêsercinne, aguzuu ru gêsercinne, tuzoo ru gêsercinne, fôu ru gêsercinne, disii ru gêsercinne, tûrusu ru gêsercinne, ussu dir gêsercinne, yîsii ru gêsercinne, murdom dir gêsercinne. Murdom saa turon dir gêsercinne, murdom saa cûu ru gêserciinne, murdom saa aguzuu ru gêsercinne, murdom saa tuzoo ru gêsercinne, murdom saaa fôu ru gêsercinne, murdom saa disii ru gêsercinne, murdom saa tûrusu ru gêsercinne, murdom saaa ussu ru gêsercinne, murdom saaa yîsii ru gsercinne, dîgirem re gêsercinne. Dîgirem saa turon diru gêsercinne, dîgirem saa cûu ru gêsercinne, dîgirem saa aguzuu ru gêsercinne, dîgirem saa tuzoo ru gêsercinne, dîgirem saaa fôu ru gêsercinne, dîgirem saa disii ru gêsercinne, dîgirem saa tûrusu ru gêsercinne, dîgirem saa ussu gêsercinne, dîgirem saa yîsii ru gêsercinne. Murta aguzuu ru gêsercinne. Murta aguzuu saa turon dir gêsercinne, murta aguzuu saa cûu ru gêsercinne, murta aguzuu saa aguzuu gêsercinne, murta aguzuu saa tuzoo ru gêsercinne, murta aguzuu saa fôu ru gêsercinne, murta aguzuu saa disii ru gêsercinnne, murta aguzuu saa tûrusu ru gêsercinne, murta aguzuu saa ussu ru gêsercinne, murta aguzuu saa yîsii gêsercinne, murta tuzoo gêsercinne. Murta tuzoo saa turon dir gêsercinne, murta turon saa cûu ru gêsercinne, murta tuzoo saa fôu ru gêsercinne, murta tuzoo saa disii ru gêsercinne, murta tuzoo saa tûrusu ru gêsercinne, murta tuzoo saa ussu ru gêsercinne, murta tuzoo saa yîsii ru gêsercinne, murta fôu ru gêsercinne. Murta fôu saa turon dir gêsercinne, murta fôu saa cûu ru gêsercinne Murta fôu saa aguzuu ru gêsercinne, murta fôu saa tuzoo ru gêsercinne, murta fôu saa fôu ru gêsercinnd, murta fôu saa disii ru gêsercinne, murta fôu saa tûrusu ru gêsercinne, murta fôu saa ussu ru gêsercinne, murta fôu saaa yîsii ru gêsercinne, murta disii ru gêsercinne. Murta disii saa turon dir gêsercinne, murta disii saa cûu ru gêsercinne, murta disii saa aguzuu ru gêsercinne, murta disii saa tuzoo ru gêsercinne, murta disii saa fôu ru gêsercinne, murta disii saa disii ru gêsercinne, murta disii saa tûrusu ru gêsercinne, murta disii saa ussu ru gêsercinne, murta disii saa yîsii ru gêsercinne, murta tûrusu ru gêsercinne. Murta tûrusu saa turon dir gêsercinne, murta tûrusu saa cûu ru gêsercinne, murta tûrusu saaa aguzuu ru gêsercinne, murta tûrusu saa tuzoo ru gêsercinne, murta tûrusu saa fôu ru gêsercinne, murta tûrusu saa disii ru gêsercinne, murta tûrusu saa tûrusu ru gêsercinne, murta tûrusu saa ussu ru gêsercinne, murta tûrusu saa yîsii ru gêsercinnre, murta ussu ru gêsercinne. Murta ussu saa turon dir gêsercinne, murta ussu saa cûu ru gêsercinne, murta ussu saa aguzuu ru gêsercinne, murta ussu saa tuzoo ru gêsercinne, murta ussu saa fôu ru gêssercinne, murta ussu saa yîsii ru gêsercinne, murta yîsii ru gêsercinne. Murta yîsii saa turon dir gêsercinne.